וויזוי מ'לייגט איבער א נייע גלאז אין א פענסטער. כ'בין נישט זיכער. איך וואלט אדער געקויפט א גאנצע נייע פענסטער, ארויסגענעמען די פענסטער וואס איז ביז יעצט דארט און אריינגעלייגט א נייע פענסטער, <hesitation> כ'ווייס נישט אויב מ'קען איבערנוצן נאר די גלאז, אבער אויב כ'וואלט עס געדארפט טוהן וואלט איך אראפגערופן איינער וואס ס'קען זיך אויס אין די זאכן אז יענע מענטש זאל עס טוהן פאר מיך.